A toetrandra bôka Pôlonina ndraiky zen̈y, manana toetrandra kôntinantala izy. Koa fa andran’ny man̈intsy ren̈y zen̈y izy ten̈a man̈intsy avô misy neizy àby zen̈y. Fa koa ndraiky izy andron’ny mai-tan̈y zen̈y, malefaka zen̈y hafanana aminan̈y.